سلام عليكم، حبيت أقول ليكم ان أني إنسانة ذكية جداً، وأني درست في أمريكا. قدراتي في اللغة الإنجليزية هم أفضل من اللي لغتهم الإنجليزية هي لغتهم الأم. وأني أمم أ- مبدعة جداً. وإذا قلتون ليي أسوي لكم شي بسويه بسرعة فائقة. وعندي حس بالمسؤولية جداً مرتفع وعالي.